ایک گٹار تونی اس طرح دی کمپن توں اتپن ہوندی ہے۔ جدوں ایک تار نوں <hesitation> چھیڑیا جندا ہندا۔ <hesitation> ایہ ایک وشیش فریکوئنسی دی کمپن ہوندی ہے۔ جس نال تونی لہرا پیدا ہوندی ہن۔ ایہ کمپن گٹار دے شریر تک پہنچ دی ہن۔ جو کی ایک گونج والی <hesitation> کھو دی وانگ کم کر دی ہن۔ تے اوہ تونی نوں ودھاؤندی ہن، گٹار دا شریر جے عموماً خالی ہوندا ہے۔ جو کمپن نال گونج نال اندر دی ہوا تھر دی ہے۔ تے تونی دیاں لہرا پیدا ہوندی ہن۔ <hesitation> اس طرح گٹار دی تونی پیدا ہوندی ہن۔